Sí, es possibli alcuentral la verdá nel arti, peru no una verdá essata o centífica, sino una verdá del sentimientu, sembólica o pressonal que coneta cona esperiencia umana.